סאו מענטשן נוצן א גאל-מעסער אראפצונעמען האר וואס זיי ווילן נישט. <hesitation> אין די ליטווישע וועלט נוצן זיי עס צו שערן זייער בערד. סאו א גאל- מעסער איז דא אראפצינעמען אנוואנטעד- האר וואס מ'דארף נישט.